والله السيكل <hesitation> لازم تتعلم عليه وتتعود عليه كل يوم وتتدرب عليه، تتدرب شلون توازن نفسك وانت على السيكل. لازم تدريب يومي عشان تتعلم.